حصل بالفعل وانا صغير تظاهرت كتير جدا ان انا تعبان عشان مروحش المدرسه لان مكنتش بقدر ان انا اصحى بدرى واروح المدرسه ولكن مع مرور الوقت لما كبرت عرفت قيمة المدرسة و عرفت اننا لازم اقوم واصحى واروح عشان اتعلم و ابنى مستقبل كويس ليا ول اولادى و كمان يكون عندى مستقبل حلو جدا اقدر اعيش بيه و يبقى عندى فلوس كتير جدا منه